Laha ty fomba fikiki- fikihisa fromazy, tsy de haiko aloha fa raha tsy fihanitena zao sady raha tsy fataotena loatsy. Mety misy nama avao any manao azy mahay azy fa laha aminakahy manokana aloha zaho tsy mahay ty fomba fiasany sady mbo tsy nahitaky ze raha zay aby aho tamy ty androm-piainako.